Omundu akabya akakulha ithwe ngabayira omokera yethu thukikiriraya thuthi emyaka yikabya yikaghenda yikakulhabako, iwunamuwenda wukathunga amaghaniryo. Nobuthuku bukabya bukakya wukayisangana iwuwithe menge manene. Bukeghenda bukeghenda bukatsotsobera wunimughenda wukalhuha. So omundu akabya akakulha anemughenda akalhaba kwemyaka nebitsibu ibinamukanya. Thubuwe thuthi wamabutha abana bawu mukagha omweka yawu abanabu wama balemberera omweka haghuma, wamabya omundu owobutseme wunimulembera abanabawu. Abanabu bakabya ibabirikulha nabu ibayisunza erighenda eriyakolha owabu matheke. Baka bakayakolha owabu matheke kandi iwayisangana iwengomubuthi wabu iwamabiribya okobuthalha kwinywaba inywe babiri, neryo ekyowabu wuthi ngabutha thukanye okobuthalha iwakyibulha masika, kabiira, baluku, abosi bamabiri hwerekerera okobuthalha nabu babiriyatsuka awabu mahano Nabo nibabuthi babandi bana, neryu iwe iwabya wukalindirira <hesitation> masika wase wundebaye eribya wukabirikira iwasangana neryo omundu inalhikuthimba kwekyi emikunyu omwa busu. Amaliye akamubuwa kutsi iwabutha abana bawu mukagha abu wamabibakulhya erihunga eryekyihugho erya baheka. Neryo iwathunga ebitsibu omwa butheke bwawu iwabya wukalengekanya wuthi oyubuthire noyuthabuthire thwamabiriringirirana. Ingye munanabutha inabulhya athi bwa abawabutha balihayi neryo ebitsibu ibyakukanyako. Omundu akaghenda akakulha ibunemuwenda bukira. Ngamunabwire ahabulhyakera habuthakyirire. Thulhwe ithunimwotha okweryuba alakini eseheno erwuba ryabiribisama thuli omwo mwirima. Nemyaka eyomundu kuyika naghenda yithya. <hesitation> omundu akabya akakulha akaghenda inanemuthunga amaghaniryo omongebe siwe. Ekyo nikyori nikyrithikira kandi nikyiriho emiwulhu yosi. Emyaka yomundu yikaghenda yikamusegherya okukyi okughaniribwa. Nolhuholho ilhunemuseghera hakuhi